Akko mabbicara bahasa kiq biasa iyyaq upake bahasa dua mi bawang bahasa indonesia mi sibawa bahasa ogi <hesitation> na bahasa ogi e marepeq upake akko monro kaq ri kampongnge.